Ikpoki ke/tue eko obaal ologhi, loor esi di mi awaaghi ni amiin oniin umor ami aki abal ogbogh oye di ikpoki pho epnghan. ku oye pho atool ikpoki pho iphen pho azuom pa pho aghudum mo odi ku aduhle eghul ohlom mo ra/miin otaany aani ohlom mo ra/miin. Mo o/miin eeni aala ohlom mo o/miin. Ohlom mo rasighe ghan ikpoki iphen pho bra ka ruom naan nyodi ku na amiin umor pho aami raphoogh ghan omitegho bin ramiteeghu ghan bin ramite eghi ghan bin na aghi apuru mo eeghe iyaar ku mi iboh ghudum mo odi i/lo mo ono omoogh obaalologhi ku no apuru mo eeghe iyaar, ku amaaghi oomo pho iphen pho. Ku na abiilha amiin porono ikpoki pho, ku iboph. Rukuna pho, odi awile ni ohlom mo ophon arigheel ka abem mo ono o/ru all ikpoki mo ono aaru aal ihlom mo ono ra wa ghan olhom opo odi ka miin ghan bo epe eni efen. Mi mabile ken amiin oye di asighe <hesitation> loor odi ku awaam ikpoki omoogh eela asighe bo loor pho odi adighinom bo igu pho omoogh ikpoki ikpoki eeruni bin eepaany ku ikpoki eepaany ku ophalabaal ologhi oolo, obi okakaph oolo mun. <hesitation> Kua bile rabenighan we mo ilseseeny ni mo oye kutele erelepho mi a relebooh loor esi di erele pho mi a relebo asuo olo iduon mi odi bo iduon pho iboh loor ami ilo abaal oologhi loor ami olha illo iduon ro kaaph bo bin ghalamo r'aghuuduum mo ono bin moh <hesitation> nyna ketue ni enaaghaan torobo adio mo ono maamuugh noor esi di mo obaal ologhi olno kuidighi ku ikpoki rengo ghan oye obaal ologhi iyaar di rengoghaan oye obaaloghi <hesitation> olegheri enaan r'uwaloor pho enaan bile r'orool a dool di oye r'ana muum mo oldnom r'aniigh ku iyaal ayina edi oniin ologhotu ku e nagha naan loor i pa kuesidi na ka min iyaar di oghol mo obaal ologhi epel pa ikpoki keetue engo oye obaal oologhi oye ku a pool esi kuabem mo ikpoki r'engo ghan oye obaal ologhi po pho mo mi a bem mo eeye mo a birini pho o phon pho mo iyaar di erool i dipho ke tue emiteh kuama iphen pho mi rama ghaabo ko beni yina loor esi di awe odini di mo daaph ikpoki phi phen pho ku r'ukuna pho umuugh duugh epuuny awe odini di odaaph ikpoki phi phen pho r'uukunapho ughi ikoli awe di mo daph ikpoki phi phen pho r'uukuna pho odighi iyeghele awe, awe di mo daaph ikpoki phi phen pho r'uukuna pho mo di ku ralaay awe di mo daph ikpoki phi phen pho a <hesitation> a r'aar si ghu duum abidi epuughi. But <hesitation> otool ikpoki pho iphen pho ongo ku eephua i/lo siphe pa aghudum mo abidi so mi akar abiilho amiin mo ii amem di oye ka moogh eepho po amen mu amuen pho na odi bo dol di oony ipe na amoogh bo egbaanyan ihna po bin ku amem di na ka moogh eepho. So bin ruukuhna pho ra kureri ghan iduon mo ikpe re/ngo ghan oye obaal ologhi.